في المقابلة اكون واثق بنفسي وابدأ بابتسامة. اتكلم عن مهاراتي اللي تناسب الوظيفة واعطي امثلة عملية. اظهر حماسي للتعلم واسأل اسئلة تبين اهتمامي بالشركة. وتوجهات انهي اللقاء بشكل المحاور وأعبر عن رغبتي في المساهمة بنجاح الفريق